بكتب إنه حبيبتي الحلوة، ما شاء الله عليها، أحلى عروس بشوفها، إن شاء الله تكون حياتكم كلها سعادة، وإن شاء الله تصيرون دايماً سوا ودايماً أسمع عنكم أخبار حلوة، بشوف ولادكم وكده يكبرون جدامنا، وبكتب لهم: بالرفاء والبنين، إن شاء الله.